<noise> Njahangal foli, foli wonde e njahaangal noy <noise> e woni e fira no yaawi, waylitaraago, foli ni ko mbowuden yogo to di gonɗi e firɗe majje fu ko buri hewugo e majje fu ɗi njahaama e ɗuggal, a tawa e ɗi ɗuɗi, e firde majji <noise> to ɗi ngoni ɗi fira ngon e ɗi ngodi horeje e ɗi ngodi ɓawojee horeji ɗin kan woni gitere ɓawoji to horeji din fai fu ɗon ɓawoji ɗin tokkata. yahugo horeji din e hollina yahugo ɓawoji din. <noise>